<...>Reto aby ñy toetsy tsy manam-paharoe anañany ñy elefan: -Ñy tihy na ñy taly, ñy tihy na ñy taly fitaova fampasany ñy elefan eo ilany hany, -Manahaky anizay koa ñy filany rano no famakafaka anañany, ampiasa ñy taly ilany rano, hinomine ro hilany rano handroany. Ñy elefan mana vavony bevata.